Geɗe defoowo mawɗo foti waawde ko waawde defde ñaamde welde, ɓenndude taw haɗaani lamɗam e ŋakkaani safgol tawa ina moƴƴi e- e ɓanndu tawa kadi ina laaɓi, ina yooɗi, ina weli yiyde, tawa so neɗɗo jiimi hen tan haaran.